Oih! Läts' klaas katski! Noq um põrmand kilstõ täüs. Pürsti olnuq vaia ja kühvlit. Sis ma saa ära tõmmadaq kokko kilstuq ja ärq visadaq.